سؤال صعب <laughs> جدا إن أنا افضل أكل وجبتين بس بقيت حياتي فا أنا ممكن أختار الشاورما وممكن أختار البط يعني هما دول أكتر أكلتين أنا بحبهم في حياتي فا هختار الوجبتين دول.